Me naftirame kimiya, dame umi de fogo. Ayi mewa me naftirame microwave. Kopo me naftirame hii de electric cook. Defirted umi dero. Mewa me naftirame man tomi fedini na ayi waddan.